құрметті тыңдаушы оян батыр подкастына қош келдің
бұл өзін өзі тану мен бойдағы жігерді шыңдауды мақсат ететін сұхбат алаңы
біз қоғам мен заманға лайықты болудың амалын іздеп кейде өз жолымыздан адасып жатамыз
өзгенің алдында абыройлы болып қалу үшін бөтен мақсат көздеп жан қалауымызға құлақ түрмей жүреміз
ал бұл өзімізге және түп армандарымызға қиянат емес пе
бұл подкаст өмірге жаңаша қарайтын ішкі еркіндікті аңсайтын жандарға арналған
біз қоғам арқылы таңылған ережелерді қабылдамай дара жолмен өз бақытына ұмтылған адамдармен әңгіме өрбітеміз
өзі өзі тану тұлға ретінде даму жолдары жайлы ой алмасамыз
сен жалғыз емессің
оян батыр екеніңді таныт
сәлем бұл дана қамзабек
осы эпизодты қосқандарыңызға рахмет
қазақ тілінде подкасты тыңдау әлі де болса үйреншіксіз дегенмен біз тырыса берейік
сіздерге бүгінгі қонағымды таныстырмастан бұрын кішкене өз тарихымды айтып бергім келеді
мен мектеп бітірген соң жұрттың балалары сияқты жақсы университетке грантқа түсіп оқуымды аман есен бітіріп ары қарай шетелде магистратураны да тәмамдап келдім
жеті жыл оқудан кейін жеттім ау деп жұмыс жасай бастағанымда бұл саланың маған мүлдем қызық емес екенін істеп жатқан ісімнің мен үшін маңызы аз екенін түсіне бастадым
бұл өте өкінішті өйткені осыншама уақытты ұнаған іске жұмсасам қазір жұлдызым жарқырап жүретін бе еді деп кейде қиялдап отырамын
бір жағынан өмірдегі әр таңдаудың сұрауы бар
тіпті таңдаудан қашқанның да үшін кейін жауап береді екенсің
сол кездегі менің ұтылыстан қорқып оңай жол таңдағанымның кесірінен бүгін осы есейген жасымда өз өзімді іздеп жолымды басынан салуға тура келіп жатыр
осындай жағдай сіздерге қаншалықты таныс екенін білмеймін бірақ бұл үрдіс неліктен пайда болады кімдерде пайда болады деген сұрақтар мені соңғы кезде қызықтырып жүр
балалардың болашақ мамандығын қалай таңдайтыны ол бағыттары қаншалықты жүрек қалауларына сай екені зерттелсе көп нәрсе айқындалатын еді деп ойлаймын
бүгінгі қонақты таңдаған себебім де осы әңгімеден шығады
сайлаубай оразбай өз ісін сүйетін жас аспаз
мен оразбайды алғаш алты жыл бұрын университет асханасында ол аспаз болып жүргенінде көрген болатынмын
ал биыл инстаграмм желісінде отырып кездейсоқ оның парақшасына тап болдым
сөйтсем ол қазір әлеуметтік желіде танымал әнші аспаз екен
парақшасын ақтарып оның мамандық бойынша кино сыншы екенін ыыы білген соң тағы да таң қалдым
сөйтіп ойланбастан оған хабарласып міне осы сұхбатқа келістік
бүгін ол ауылдан қалаға келіп аспаздықты үйренуі туралы армандаған мамандығына бірден түсе алмай үш жылдан кейін қабылданғаны туралы және өмірлік ұстанымдар туралы айтып береді
әр істе жеңіске жетудің маңызды бір талабы батыл болу екенін оразбайдың әңгімесінен кейін түсінуге болады
кейде бәрін таразыға салып жеті рет өлшеу тежегіш сияқты сені үлкен жетістіктерге жібермей ұстап тұрады
сондықтан көзіңді жұмып батыл болуды үйрену керек екен
ыыы бүгін кішкене ағымнан жарылдым айып етпеңіздер
менің бұл тарихым да біреуге ой берер деген үмітпен айтылған нәрсе
назарларыңызға рахмет
ал енді эпизодымызды бастайық
сәлем оразбай
келгеніңе рахмет
ііі мен сені бұрын асханада көретін болсам бүгін жеке танысып отырғаныма қуаныштымын
ыыы енді біздің тыңдармандарымызға өзіңнің ы өмірбаяның туралы өзің туралы кішкене айтып өтсең
ы сәлем дана шақырғаныңа рахмет
мен басында ыыы ойламадым осында өзімнің жұмыс істеген орнымда яғни өзім тамақтандырған студенттерден ы сұхбаттасамын деп
мен үшін бір і бір кішігірім ііі жаңағы приятно болды дейді ғой қазақша
қазақша қалай болушы еді кейде мен негізі қазақша жақсы сөйлейтінмін
соңғы кездері барлық айналамдағы барлығы орысша болып кеткен екен вообще орыс та орыс тілінде сөйлегендіктен уже орыс тіліне ауып бара жатырмын да
бірақ кейде өзімді солай тартып отырамын артқа қайт артқа қайт ол сенің қазақ тілің ұмытпа ұмытпа деп солай
кейде сол ұмытып қалатын кездерім болады соған айып етпейсіздер деген ііі үміттемін
ыыы менің есімім айта қояйын иә кәдімгідей
есімім оразбай болады
жасым жиырма төртте өзім қазіргі түркістан облысы жетісай қаласынан боламын
ыыы тоқсан бесінші жылы туылғанмын осы астанаға келгелі так жеті жыл болды ғой деймін
ыыы мектепті бітіре салып осы астанаға арман қуып келдім осы жаққа
сонымен сөйтіп ыыы енді оқуға түсемін деп ойлаған жоқпын астанаға келіп
бастапқады құрылыста жұмыс істедім жаңағы
барып келіп шауып келіп жаңағыдай разнорабочий деп айтады ғой сонымен цементтер тасып
солай аяқ астынан ыыы аспаздыққа келген болатынбыз
енді ол менің астанаға келуім өте бір қызықты болды
ыыы әлі есімнен шықпайды қалай ы ауа райы қалай болды кімдер күтіп алды
ондай ыыы есімнен шығатындай бір ыыы жағдай болған жоқ барлығы есімде тұр
кәдімгідей өйткені ы ауылдан ең бірінші шыққан қалам осы астана қаласы
тікелей астанаға ы шыққан қалам осы болады
сонан кейін есімде қалыпты өйткені шымкентке барсам мен шымкенттің өзінде мен адасып кетемін кәдімгідей
шымкентті жақсы білмеймін астана астана сияқты
қазір астана өзімнің туған қалам секілді кәдімгідей ммм
сонымен сол астанаға келіп ыыы жұмыс жасау барысында біраз жаңағыдай ыыы алдауларға түстік
сөйтіп өйтіп бүйтіп солай ммм жолымызды тауып кеттік ммм
қазір немен айналысып жүрсің
дәл қазіргі уақытта аспаз болып жұмыс істеймін ы мейрамханада жұмыс істеймін ыыы кондитер болып
өзіме осы аспаздық ы мамандығы өте қатты ұнайды
ең бірінші і ұнайтыны ол үнемі қарның тоқ жүреді қарның тоқ жүреді жылы жерде таза жерде
және де сосын ы өйткені қазір барлық қай сала болмасын барлығы тамақпен яғни алға қарап өмірін жалғастырады ғой
мхм яғни біздің неміз секілді жаңағы қуат күші қуат көзі секілді мхм
сондықтан мен барлық адамдарға бір қуаттандырып жүргендей сезінемін де өзімді сол жағынын өзіме ұнайды
өйткені ыыы сол адамдарды жаңағыдай қуаттандыру арқылы елімізге кішкентай болсын пайдамды тигізіп жатырмын деген ы ой келеді
сонан кейін барынша адамдарға күліп қарауға тырысамын
өйткені барлығы енді өзінің жұмыстарымен жүреді
ыыы онсыз да негатив бұл өмірде толып жатыр сондықтан позитивті ы сыйлауға барынша тырысамын
ыыы астанаға көшуді өзің шештің бе әлде біреу шақырды ма
астанаға мен негізі мүлдем келемін деп ойлаған жоқпын
ааа жанымда шералы дейтін жиенім болатын
ол өзі өте ондай ыыы шустрый дейді ғой сондай бір жігіт болатын ол а менен алдын астанаға келіп жұмыс істеп кеткен
сонан кейін оқу бітіргеннен кейін жаңағы мектеп бітіргеннен кейін ы оқуға балым жетпей қалды ғой содан кейін жүр астанаға жұмысқа барып қайтайық деп маған ұсыныс жасаған сол ы жиенім болатын
иә сол жиенім арқылы осы астанаға тап болдым
сөйтіп сол жиеніммен бірге осы жұмысты істеп ол айтпақшы ол да осы жерде жұмыс істеді бірге
сол құрылыста жүріватқан кезден сені і бір кісі шақырып иә аспаздыққа сол кезде ыыы мысалға аспаз болу оңай емес қой сенің бір дайындығың болу керек
сен өзің тамақ пісіруді білесің иә оған дейін
негізі оған дейін ііі кішкентай ғана бір сорпаны ғана істей алатынмын өйткені біздің отбасымызда қыз баласы жоқ болды
анамыз кішкентайымыздан үй жинатқызды тамақ істеткізді кір жуғызды
сонымен мамамыз қолы тимей жатса қарнымыз ашса өзіміз жаңағы жұмыртқаны қуырамыз жай болмаса пиязды турап қуырып өзіміз жей беретінбіз
өйткені анамызға қатты күш артқымыз келмейтін
сонымен үйдің үлкені болғаннан кейін солай кішкентай кезімнен солай жаңағы күбі пісетінмін
айран күбі пісіп май алатынмын
сонымен құртты нөлден бастап өзім істей беретінмін
мамам бір көрсетеді осылай істейсің істейсің деп
сонымен жаңағы айранның бетіндегі қаймағын жинап отырамын да сонымен май шығарып құрт істеп сөйтіп жүретінбіз
ал тамақты қатты білемін деп айтпаймын
өйткені астанаға келгелі жаңағы құрылыста жүрдім ғой
құрылыста жұмыс істегеннен кейін ол жақта кішкене ауыр болды
өйткені ол жақты өте ауыр заттарды көтеру болды
и оның үстіне менің денем бір қатты үлкен емес қой
сонымен қатты ауырға маған і бір ыңғайсыз болды содан кейін ол жұмыстан шығып кеттім
и ол жұмыста істегеніммен бірақ айлығымда толық алған жоқпын бізді жаңағындай ыыы лақтырып кетті иә ммм
сол бойы сол ақшамызды әлі алған жоқпыз
сонымен сөйтіп ііі астана қалада жүргендей қалада өмір сүру қымбат қой ммм
сонымен ыыы жұмыс табу керек болды маған
и сол бізде пәтер жалдап тұратынбыз пәтер болғанда жаңағындай времянка дейді ғой ммм
ммм сол времянкада тұрып жүрдік
ыыы сол ыыы времянканы беретін апайымыз жаңағы бәліш істейтін пирожки бар ғой кәдімгі қуырма қуырылатын мхм
сол бәлішті і біздің жататын жерімізге пісіріп кететін
өйткені өздері андай ыыы көп қабатты үйде тұратын
ал біздікі сыртта тұрады да ана гараж секілді ғой гараж секілді сол жерде тұрдық
и соны біздің жаңағы тұратын жерімізге пісіріп кететін
енді таңертеңнен ерте келіп біздің тәбетімізді ашып бір бір пирожкиден беріп кететін
сосын ойладым да енді құр жүрмей сол апайдың артынын жүгіріп жүріп маған да үйретіңізші мен де пирожки істеп сатқым келеді деп
сөйтіп ол кісі айтты ы онда жарайды ыыы ол өйткені аптасын аптасына жеті күн яғни демалыссыз ыыы жаңағы дүкенге өткізетін
күніне елу бір жетпіс шақты данасын
сөйтіп маған айтты бір мен демалған күндері немесе мен басқа бір ыыы жұмыстармен кетіп қалсам сен орныма сен бер деп
сөйтіп қасына мені алып жүріп үйретті жаңағы қалай қамыр ашыту керек
қалай ыыы жаңа ішінде картошкасын қуырып ыыы қайнатып қалай пюре істеу керек соның бәрін үйретті
енді ол үйренгеннен бірден үйрендім деп айта алмаймын
өйткені басында ол кісі енді маған ыыы тастап кетті бір күні
ол кісі бір жұмыстармен бе туыстарына кетіп қалды ғой деймін қаладан шығып
е сол кісі тапсырып кетті осылай сен ол жаңағы таңертең сағат сегізде сол дүкенде сенің пирожкилерің болу керек деді ммм
ол үшін түнде қамырды ашытып қоясың таңертең ашып дайын болып тұрады деді
мен деген қамырды енді ашытуын ашытқанмын енді таңертең ұйқтап қалғанмын ол қамырды ашытып
сонымен сол күні кеш апардым дүкенге
сонымен жаңағы сол дүкеннің сатушысы айтқан ғой деймін тәтеме ы жаңағы неге кешіктіресіздер
барлық жаңағы сатып алушылардың барлығы таңертең келеді енді мына пирожкилеріңіз өтпей қалды деп сол тәтеге ұрысқан ғой
и ол тәте келіп маған ұрысты сен неге менің үмітімді ақтамайсың деп енді қатты сөгіп ұрысты
неге менің клиентімнен айырып айырайын деп қалдың ғой деп кешіріңізші мен ұйқтап қалдым деп
е ол кезде он жеті жастамын ғой
сонымен сөйтіп ыыы солай бізді ыыы бірақ сонда да өзі андай мейірімді кісі болатын
ол кісінің менімен жасты баласы болатын
бірақ баласы андай ы еркетай болатын
бірақ ыыы өзіне қатты жақындатты да мені
қатты ұрысқанмен бірақ ішінде андай махаббатпен ұрсады да ұрысқанда жек көріп ұрыспайды
сонымен екінші күні тағы да бір жұмыстармен кетіп қалатын болды
екінші күні тағы да солай мен і жаңағы косяк жасадым
қамырымды ашыттым бірақ таңертең ашымай қалған ғой дрожжіні салуды ұмытып кеткенмін ғой
сөйтіп қайтадан тұрып мен шокпын не істеймін не істеймін тағы да ұрсатын болды ғой деп тез тез ана дрожи ерітіп салып бір нәрсе қылып әйтеуір өткіздім сол күні
ол күні де тағы ұрыс есіттім сонымен сөйтіп сөйтіп үйреніп кеттім
сосын солай сол пирожки жасап істеп жүрген кезімде
а ол кездерде менің жанымда сыныптасым және жаңағы жиенім осы назарбаев университетінде жұмыс істеп жүрген еді
ал ол кезде мен ы мен маған бос орын болмады ммм
сонымен маған ақша табу керек болды и ал жаңағы ыыы ол жиенің ііі аспаз
дәл қазіргі уақытта аспаз иә ол сол уақытта ол білетін иә қалай
жоқ білмейтін ол жаңағы көмекшісі болып барды ммм
көмекші көмекшілікке адам керек деп шақырды ғой ммм
сонымен жанымдағы екі бала сонымен кетіп қалды да мен қалып қойдым өйткені маған орын болмады ол жерде ммм
сосын бір ай өткеннен кейін мені шақырып осы жерге кіргізді ммм көмекшілікке
а мен оған дейін мен солай косяк жасап жүрдім өйтіп жүрдім бүйтіп жүрдім әйтеуір сол пирожки жасауды үйреніп алдым куыруға
сөйтіп содан ы жұмысың ұнады ма өзіңе сен жеті жыл бойы істеп келдің да иә
иә жеті жылдан бері жеті жыл осы бір жерде жұмыс істедім ғой
жақында ғана ғой екінші жұмысқа ауысқаным бір ай болды ма болмады ма
аспаздың жұмысын айтып берші сипаттап қандай
көбі білмейтін қандай қыр сырлары бар
а бірінші кезде бірінші кезде маған былай болды ммм
бірінші енді үлкен асхана ғой бұл жердегі
өйткені үлкен жаңағы мемлекеттік мекемені тамақтандыру керек барлық студенттер келіп отырады
и ол бар осыншама адамды тамақтандыру үшін ол көп персонал керек
бізде шамамен алпыстан жетпістен жүзге шейін персонал
оның барлық персоналдың жаңағы бірінші барған кезімде бір назира дейтін біздің жаңағы меңгерушіміз болатын
өте жақсы кісі болатын ол
сол жұмысқа кірген келген кезім де әлі де есімде
ол кісі келді де кәдімгідей ой балам қош келдің біздің ұжымға деп осылай шақырды да басыма кәдімгідей аппақ өйткені менің формам болған жоқ ол кезде
сол кезде сол жақта істейтін бір балалардың киімдерін алып киіп жүрдім басында бір екі үш айдай айлық алғанша өзім
айлық алып форма алғанша солай біреудің киімін киіп жүрдім
басын сөйтіп сосын басыма қалай ана жаңағы аспаздың шапкасы болады ғой қағаздан жасалған соны кигізгені әлі есімде
бір тамаша бір жылу жылулықпен еске аламын әзірге дейін
сосын ыыы асханадағы аспаздардың бір ұнайтын жері ол жерде мысалы біреу бай кедей деп бөлмейді де барлығы бірдей
барлығы бірдей киімде жүреді аппақ киімде
мысалы сыртқа шықсаң біреу киіміңе қарап не қылады ғой сынаватады мына енді киіміңе қарап араласады ол жерде ондай жоқ та барлығы бірдей
ммм ешқандай бір бөлінушілік деген жоқ
барлығы бір отбасының адамдары секілді
енді ұрыс керіс болмайды деп айтпаймын енді барлық жерде болады ғой
бірақ сонда да ұрыс қанша мысалы керісіп қалсақ та бір бірімізге қатты былай өкпе реніш болмайды ммм
сосын таңертең ұрыссақ обедте уже обедке түскі асымызды бірге ішіп отыра береміз ол үйреншікті жағдай болып қалды
басында мен біртүрлі қорқып жүретінмін
өйткені айтгул деген апайды танитын ба едіңіз иә иә иә
ол кісі қатты иә қатты қатал кісі қатал кісі жұмысқа келгенде ал бірақ негізі былай өмірде қатал емес ол кісі ммм
жұмыста қатал айғайлайды бір күні бірінші келген күнім ғой
сонымен жаңағы чебурек чебурек жеп тұрғанмын жүгіріп келді де неге жеп тұрсың чебуректі жұмыс істемейсің бе деп ана деп дірілдеп кетсем бола ма сол жерде не істерімді білмей
сол жерде сөйтіп сол кісіден жаман қорқып жүретінмін
ал қасымдағы жиенім вообще ол жаңағы айткүл апай келген кезде дірілдейді не істерін ұмытып қалатын
неге қорқасың анау мынау деп ұрсып беретін мен адам жеймін бе деп
сосын одан кейін үйреніп кеттік
ол тәте қазір ыыы хабарласып тұрады не істеп жатырсың деп амансың ба деп
сонымен сол аспаздардың жұмысы бір жағынан ыыы жаңағыдай тосын жағдайға толы
өйткені обед жаңағы түскі асты дәл уақытында беру үшін біз тез тез қимылдап барлығын пісіріп шығаруымыз керек те
өйткені кейде бізде жаңағы объем яғни көлем көбейіп кеткен кезде ыыы жаңағы пешіміз жетпей қалады
ммм сол кезде біз пешке таласамыз мен кіріп алайын мен пісіріп алайын деп таласып ұрысып керісіп обедті шығаратынбыз солай
ооо сырт сырт көзге білінбейді бірақ і жаңағы асхананың ішінде кипишь болыватады
өзімізбен өзіміз қайнаватамыз соның ішінде
ол жерде тамақ бойы тамақпен бөліне бөлісесіздер ме
иә тамақпен иә бірақ ол жерде цехтар бөлек қой әр цехта мысалы біреулер тортты жасаса олар бөлек істейді жаңағы
екінші тамақты бөлек істейді сорпаны бөлек адам істейді
бірақ тәжірибе алмасып жәрдемдесіп тұрамыз барып
өзім үшін үйрену үшін мен барлығына жанына жүгіріп жүретінмін ммм
ыыы жақсы ыыы оқуға түсуің туралы айтып берші
бірінші жылы түсе алмадым дедің сен қай жерге тапсырған болатынсың
а бірінші мен алматыға тапсырған болатынмын
ааа темірбек жүргенев атындағы өнер академиясына тапсырған болатынмын
ол жаққа барған кезімде мен негізі кішкентай кезімнен мен актер болуды армандайтынмын
жалпы өнер адамы болуды армандайтынмын
мектептерді жаңағы ааа әженің рөлін сомдап атаның рөлін сомдап солай жүретінмін
сөйтіп і кішкентай кезімдегі арманымды қуып сол неге алматыға барған болатынбыз
алматыда біздің бірде бір туысымыз жоқ
сөйтіп ыыы сол жақта менің әкем әкем екеуміз бардық
әкемнің і бір і досы болды кішкентай кезінде медреседе бірге оқыған
е сол кісінің үйінде екі күндей қонып қалдық
сол қонып қонып ыыы жаңағы бір күн неге емтихан тапсыруға бардым
ыыы емтихан тапсырардан алдын бізге жаңағы дайындық ы өткізетін
сол кезде егер сен жаңағы ыыы дайындық жүргізіп жатқан адамға ұнасаң саған жаңағы допуск береді
общагаға жатуға яғни жатаханаға жатуға
е ол кісі менен і жаңағы не дайындап келгенімді өйткені дайындалып барған жоқпын ғой не айтарымды білмеймін ол жерде
сөйтіп маған допуск бермеді де сонымен мен жататын ы дәл сол қасақана болғандай жаңағы әкемнің досы ауылға кететін болып қалыпты
сонымен біздің жататын жеріміз болмады сонымен амал жоқ ешқандай емтиханды тапсырмадық сонымен қайтадан ауылға қайттық
и ауылда мен ммм өзіміздің жетісайда ыыы университетке тапсырдым
ол жақта қай мамандық екені есімнен шықпады бірақ өнерге қатысы бар еді
е соған тапсырдым бірақ ол жаққа да не балым жетпей қалды
балым жетпей қалды да одан кейін сол астанаға келіп ы басында осы жақта өнер университеті бар екенін білмедім
оны интернет арқылы білдім ғой деймін жаңағы шабыттың яғни қазақ ұлттық өнер университет университетінің бар екенін
сөйтіп ыыы ы бір жыл өтті екінші жылы жаңа шабытқа тапсырдым
сонымен ол жаққа ыыы балым жетпей қалды тағы да
өйткені не не неден ы қалай тапсыру керек екенін мен білген жоқпын онда да
сонымен бір жыл дайындалдым да екінші жыл тағы да бардым тағы да түсе алмай қалдым
ол қандай емтихан ыыы иә бізде шығармашылық емтихан болады
иә шығармашыл әр мамандыққа байланысты
мен бірінші жылы неге негізі бірінші мен актерлікке бардым
сосын актерлік ы жаңағы актер ммм мамандығында мамандығына беретін апайлар айтты мұнда неге ы түсесің түспей ақ қоймайсың ба одан да аспаздығыңды істеп жүре бермейсің бе айтқамын ғой енді аспаз болып жұмыс істеймін осыншама ақша табамын деп
сен менімен ақша бірдей ақша табасың одан да аспаздығыңда жүре бермейсің бе деп маған ұрысқан болатын
сөйтіп актерліктен кетіп қалдым өйткені ол жақта конкуренция деген өте көп
қазір екінің бірі актер болғысы келеді екен
оның үстіне сенің фактураңа қарайды бойыңа қарайды дауысыңа қарайды түріңе қарайды жаңағы иә пластикаңа қарайды
шпагат отыруың керек жылауың керек күлуің керек барлығын істеу керек
енді мен оған барлығына дайын болдым
өйткені мен жұмыста күніге бір нәрсені алсам шпагатпен алуға тырысатынмын бірақ та ашылмаса да құлап сүрініп сөйтіп әйтеуір сол түсу керек болды да маған
бірақ шпагатымды аштым соны емтиханға бір күні қалғанда енді аяғымды қыздырмағанмын ғой отыра салғанмын сонымен сіңірімді тартып алдым
и сонымен емтиханға бара алмай қалдым сонымен сосын басқа мамандыққа өтіп кеттім ыыы кинотеледраматургия дейтін ммм
әкім тарази дейтін бізде жазушы бар драматург сол кісіге тапсырдым
негізі мен ыыы аздап өзім әңгіме жазатын жаңағы әдетім бар енді қатты ыыы
иә солай әңгімем солай жазып берген болатынмын ол кісіге ұнады
бірақ сол шығармашылық емтиханнан өттім де бірақ сұрақ жауап яғни әңгімелесу осылай әңгімелесу болатын
ол кезде ол сұрақты бізге сол әкім тарази ағамыздың әйелі жары роза мұқанова алды
ол кісі енді өте қатал кісі екен
әдебиетте бір шығарманың бір жаңағы несін ы кейіпкерін сұрайды
ол не істеді неге олай істеді ол кіммен жолықты сондай сұрқтарды қояды
мысалы ана ақын нешінші жылы туылды мына шығармасы нешінші жылы шықты соның бәрін қояды
мен содан қатты сүріндім
өйткені мен әдебиетті жақсы оқыдым деп айта алмаймын
өйткені әдебиетті тек қана андай ыыы ыыы әңгімелеп беруді ғана жақсы көретінмін
бірақ жылдарды қай жылы шыққан қандай атаумен ондайды қатты ұнатпайтынмын
сонымен сондай сұрақтар келіп қалды да сонымен жолым болмай сол жолы түсе алмай қалдым
келесі жылы тағы да сол мамандыққа бардым
и роза мұқанова айтты сен бізге түспей ақ қой
одан да сен барып өзі көршіміз жаңағы киносыншы деген мамандық бар назира мұқышева дейтін бізде
қазір ыыы ғалым ғалым деген атақ алған сол кісіге бар деді
сонымен ол кісіге бардым
ол кісі басында дайындады білді жаңағыдай маған бір фильмді соңғы көрген фильміңді айтшы деді маған
мен ол кезде осторожна корова дейтін фильм болды ғой соны талдап берген болатынмын
сөйтіп әлі күнге дейін айтады ана өзі андай ааа тиіскенді жақсы көреді де
менің бір студент болған кезінде осылай осторожна корова дейтінді айтып келіп маған бүкіл мына нені ы сюжетті ғана айтып берген дейді де драматургиясын айтпады дейді
сөйтіп маған тиісіп отыратын мен үндемей отыратынмын осылай
өйткені ол кісі андай ондай коммерциялық фильмдерді қатты жақсы көрмейтін ммм
өзі жаңағы авторлық фильмдерді қатты жақсы көрді содан кейін соған қарай бізді үйретті ғой ммм
сөйтіп сол жылы тапсырып апайдың артынан жүгіріп жүріп қалай істеуім керек қалай жазу керек
ол кісі енді құшақ жая қарсы алды
маған осылай жазасың деп үйретіп сөйтіп ыыы тапсырып түсіп кеттік
бір сәт тоқтап жүрегіңді тыңдашы
оян батыр өзін өзі тану мен еркіндікке қол жеткізу туралы подкаст
толығырақ ақпаратты файндюрби нүкте ком сайтында таба аласың
ал ыыы осылай жыл сайын тапсырып түсе алмай жүрген кезде ыыы қолың түскен жоқ па
қайтып тапсырудың қандай ыыы қалай күшті жинадың қайтып тапсыруға
мен алдыма мақсат қойдым мен міндетті түрде өнер адамы болуым керек деп
өйткені кешкентай кезімдегі арманымнан бас тартқым келмеді
ы кішкентай кезден мен ыыы осы актер боламын немесе жалпы өнер өнердің сала жаңағы бір бұрышында болсын жүргім келді де
сонан кейін мен ааа қалай айтсам екен өзімнің жаңағы ішімдегі ы сила волям дейді ғой соны жоғалтқым келмеді
күніге өз өзімді қайрап отыратынмын сен түсуің керек міндетті түрде түсуің керек сен жеңілмеуің керек алға алға алға деп
сөйтіп күніге кешке жүгіретінмін жаңағы аэропорт аэропорт жақта тұратынмын сол кезде аэропортқа шейін жүгіріп келетінмін
кәне өзімді солай қамшылайтынмын
бірақ қазір қазір ондай емеспін бірақ мойындаймын
қазір кәдімгідей жайылып кеттім
а ол кезде қәдімгідей өзімді қамшылайтынмын ммм
бірақ ол кезде андай күмән болған жоқ па мысалға сені түсе алмайсың деген кезде мүмкін менікі емес шығар мүмкін менің қалай қабілетім келмейтін шығар деген күмән болған жоқ па
менде күмән болды актерлікте күмән болды олай
а бірақ жаңағы неде өнерде өнерде күмән болған жоқ
енді актерлікке енді фактураға деп қарайды дедім ғой мхм
өйткені ол мұғалімдер де менің фактурамды көріп айтқан шығар енді бұл мамандыққа түспей қойсаңшы деп былай көңілімді қалдырғысы келмей
өйткені менің бойым бір де алпыс бес ол жаққа бір де жетпістен жоғары балаларды қабылдайды қабылдайды
сондықтан мен ыыы солай маған жылы жаңағыдай сыпайы түрде жеткізді де маған
енді оны енді ғана түсініп жатырмын оны
ал ол кезде мен олай деп ойламадым ммм
сөйтіп ал ыыы кино сыншы факультет дей ме не дейді оған киносыншы мамандығы иә мамандығында не үйретеді
қалай осы төрт жыл оқыдыңдар ма иә төрт жыл оқыдық аха соны қалай ыыы еске аласың сол жылдарды ааа
бізді үйреткен кезде бірінші айтатын мұғаліміміз назира апай назира мұқышева
ыыы егер кино сыншы болғыларың келсе сендер ыыы алдарыңа қойылған фильм ұнайды ма ұнамайды ма оны қарауларың міндетті дейді
өйткені қай фильм жаман қайсысы фильм жақсы соған қарап сендер ажырата білулерің керек деп бізге ы қойылған фильмді соңына шейін көруге не қылатын ыыы мәжбүрлейтін кәдімгідей
өйткені киносыншы болғың келсе барлық фильмді көруіңе шарт деп саған ұнаса да ұнамаса да
өйткені ы солай сен өзіңнің жаңағы талғамыңды кәсіби иә талғамыңды ыыы жетілдіресің дейтін мхм
бірақ ол кісінің талғамын білемін ол кісі жаңағы бізде ыыы қазақ киносында жаңа толқын деген болды
ол сексенінші тоқсаныншы жылдарда сол кезде ы сол кездегі жаңағы режиссерлардың фильмдерін қатты жақсы көретін сол сол фильмдерді бізге қатты көрсететін
е сосын бізге ыыы француздың жаңа толқындарын көрсететін жаңа толқын трюффо соны соларды көрсететін
сөйтіп ммм басында мен жаңағы фильмдерді талғамай көре беретінмін тек қана жаңағы коммерциялық фильмдерді көретінмін ы оқуға дейін
а оқудан кейін енді фильмді таңдап көретін болдым қазір
жаңағыдай құр ойын күлкіге емес бір ой беретін драматургиясы жақсы фильмдерге сол сабақты өту барысында
біз біріншіден назира апай жаңағы киноны талдар кезінде бірінші драматургиясына қараңдар дейтін
ол драматургиясын талдайды одан кейін барып актерлардың ойынына қарап ы оператордың жаңағы несі жаңағы жұмысын иә жұмысын одан кейін режиссердің ойы не айтқысы келеді соны бәрін бізге не қылатын үйрететін
бірақ бізге ешқандай формула қойып берген жоқ
бізде еркін ғой өйткені формула қойсақ өзіндік жаңағы болмысымызды жоғалтып аламыз деп ойлады ғой деймін
содан кейін ыыы бізді бос жіберді де қалай жазып келесің солай оқып беретін бірақ түзеп отыратын
солай бізді үйретті жаңағы рецензия жазуға фильмдерді талдауға
ыыы кино сыншы ретінде қазіргі қазақстандағы кино өндірісіне қандай ыыы сипаттама бересің
ы кино сыншы ретінде мен ы қазір негізі мен өзім авторлық фильмдерді ііі көргенді жақсы көретінмін
і бірақ і сол университеттен кеткелі қазір авторлық фильмдері біз қолымызға түспейді
өйткені ол фильмдерді бізге жаңағы ы апайымыз алып келіп беретін
ол ол кісі жаңағы режиссерлермен жақын ы жаңағыдай араласатын
ыыы көпшілікке беріле бермейді де ол фильмдер
содан кейін амал жоқ коммерциялық фильмді көруге мәжбүрміз
ал ондай фильмдерді кинотеатрлерден немесе жаңағындай көрсетілімдерден көре алмайсың
ол болған күнде де біздің қолымыз тимейтін ммм
сөйтіп менің соңғы көрген фильмім сол жаңағы ыыы нұртас адамбайдың несін көрдім құдаларын көрдім ммм
ыыы қазір жалпы осы қазақтың комедиясы қазір комедия көбейіп кетті ғой
бірақ сол комедиялардың ішінде менің қатты бір і ұнамайтыны әйелдерді еркектерді басындырып қойған кәдімгідей маған сонысы ұнамайды
керек десең ауылдағы жаңағы әйелдер еркектерін басынып отырады
ей кір шық ана солай көрсетіп қойғанда
білмеймін неге екенін мүмкін күлкілі деп ойлайды да сол
маған мүлдем күлкі емес маған қатты тұрпайы көрінеді мхм
ы күлкілі болса да мейлі ғой енді
бірақ күлкілі қылып келтіруге болады бірақ олар басқаша келтірген де бір і дөрекі көрінеді сол жағы ұнамайды
менталитетті мүлдем өзгерткісі келеді ііі режиссерлер ммм
нақты мысалы бізде жақсы менталитетті көрсететін режиссер ретінде мен дәрежан өмірбаевты айтқым келеді
ол кісі бізде ыыы кардиограмма дейтін фильмді түсірген
ол кісінің енді аты қатты танымал емес жаңағы қарапайым енді публика публикаға
бірақ ол кісіне ыыы жаңағы кинофестивальдерде өте қатты сыйлайды
оның ол кісінің жаңағы көп жетістіктері бар
францияда өткен біршама жаңағы осындай фестивальдерде бір і бірінші орынды гранприлерді алып келген
ол кісі ким ки докқа қатты еліктейді сол кісі туралы сол кісі сияқты түсіргісі келеді стилі соған келеді
ким ки доктың бір фильмі бар ыыы натянутая тетива дейтін
онда мүлдем біздің жаңағы келін дейтін фильм бар ғой екі мың он екінші жылы шыққан ермек тұрсыновтың иә дәл сондай үнсіз сөзсіз солай түсірілген
мхм бірақ ермек тұрсынов та соған еліктеп түсірген шығар деп кейде ой келеді де өйткені ол тетива сол келіннен алдын түсірілген фильм соған қарап шабыттанған болар деп
ал ермек тұрсыновтың шығармашылығына қалай қандай ойдасың
ермек тұрсыновтың сол келін фильмі бізді қазір ы кәдімгідей ы танымал болып кетті ғой кейбір жаңағы сахналары арқылы жаңағы ешкі туралы и бала туралы
ол кісі енді сол солай істеуі өйткені керек болды ол кісіге
өйткені халықты өзіне қарату керек болды да
сол арқылы кішкене қара пиар жасау арқылы өзінің жаңағыдай таныту керек болды
бір жағынан солай ммм сол фильм арқылы мен ойлаймын ы сол фильм арқылы біздің қазақтың өзіміздің жаңа публика қазақ киносына кішкене ауа бастады ма деп ммм
өйткені ы біздің жаңағы қазақ киносы сексенінші жетпісінші жылдардың арасында не болып қалды ғой ы үзіліс болып қалды фильмдер түсірілмей кризиске ұшырап солай
одан кейін барып иии келе келе аяққа тұрып жатты мхм
сол арқылы жаңағыдай өзімізге тартып алды ма деп ойлаймын
ал қазір ыыы менің ойымша осы заманауи фильмдердің ең басы ол коктейль для звезды иә
кім бе ы баян есентаева мхм
содан бастап бізде коммерциалық ы бизнес ретінде кинолар түсіріле бастады бірақ соңғы білмеймін бір үш төрт жыл ішінде меніңше штамп сияқты ешқандай ерекшелігі жоқ жалпы фильмдер түсіріліп жатыр қазір
иә қазір уже і қазір ііі режиссерлердің идеясы таусылған секілді көрінеді маған
барлығы бір нені алып алады да күлдіргі қылып түсіргісі келеді бір нәрсені қайталай береді
жаңа жай ғана қазақ киносынан бұрын ы кәдімгі жаңағы марвелдің фильмдері секілді ғой
барлығы жаңағы кейіпкерлері өзгергенімен сюжеттері бірдей сияқты иә
басында бір бірін жақсы көреді солай шарықтау шыңы өледі немесе қалады бірдей сияқты барлығы мхм
сондай секілді қалыпта бір қалыпта салып алған да ешқандай бір жаңалық жоқ секілді қазір фильмдерде
бірақ жаңалықтар бар шығар бірақ біз ол фильмдерді әлі көрген жоқпын өйткені жабық ы көрсетілімде көрсетіледі мхм
сен өзің ііі кино түсіргім келеді деп айтқансың иә бір ііі сұхбатыңда
иә кино иә не түскің келеді не түсіргім келеді деп пе
кино түсіргім келеді бірақ оған мен әлі қатты ыыы бас қатырып жүрген жоқпын әлі шынымды айтсам
өйткені қазір иә жұмыспен жұмыспен жүрмін
ыыы сосын негізі сол оқып жүрген кезде маған неше түрлі идеялар келетін
ыыы соны түсірсем қалай болады бірақ соны жазбайтынмын бір кемшілігім соны жазбайтынмын ммм
мен ыыы көбінесі ауылдың өмірін түсіргім келетін ауылды
қазір қарап отырсақ барлығы қаладағы жаңағы наркомандарды көрсете береді айналып келіп
ы қарап отырсаң қаланың жаңағы қиыншылығын қаланың несін өйтіп ы сол сол жаңағы қиыншылық та ауылда да бар емес пе сол ауылдың қиыншылығын көрсеткім келеді де мхм
барлығы қалаға уже барлығы асфальтқа қарап не қыла береді ы ұмтыла береді
ауыл демекші сен ііі мұнда көшіп келдің иә ал сенің ыыы құрдастарың ауылда қалған достарың олар немен айналысады қазір олардың өмірі қандай қазір ауылдағы
ауылда қазір енді менің бір сыныптасым бар ол ыыы фармацевті бітірді сөйтіп ауылдан дәріхана ашып алып сол дәріхананы жүргізіп жатыр
ал кейбір балалар бар әкімшілікте жұмыс жасайды
енді ауылда ыыы егінмен айналыспасаң осындай бір ыыы айлығы жақсы жұмыстар өте кемде кем ммм
ол жақта көбінесе бізде егінмен айналысады ыыы бірақ айналысады иә
өйткені мен өзімнің ауылыма барсам өте тып тыныш уақыт тоқтап қалған сияқты жастардың бәрі өстіп қалаға ұмтылады
сол кезде мен кейде ойлаймын да ыыы болашақта ауылда тұратын адамдар қала ма қалмай ма деп

ммм өйткені мен ауылға барған кезде мен бір аптадан артық тұра алмаймын
өйткені қалаға қатты үйреніп қалыппын ауылға барсам ыыы сыныптастарым өздерінің жұмыстарымен жүреді сонымен араласатын ешкім жоқ тек қана туыстарыңмен
ол жақта енді өзімнің жаңағы жолдастарым болуы керек қой иә
достар барлығы сол жерде қалған қалса да өмір жалғасады иә олар жалғасып жатыр иә
тірі адам тіршілігін жасап жатыр ғой ауылда
онда үміт бар шығар
ыыы отбасың туралы айтшы сен мысалға басында не аспаз болдың иә басында құрылыста істедің сосын аспаз болдың
сол кезде ыыы қандай көзқараста болды олар
олар қолдады ма сені
олар ыыы білмеймін бізде андай бар ғой қазақтарда иә аспаз десе ер адам аспаз десе біртүрлі қарайтын
ну ондай жоқ шығар бірақ қалай болды
ммм оңтүстікте еще
оңтүстік иә бір маған ондай туыстарымның арасында ешқандай жаңағыдай не шыққан жоқ ы теріс пікір айтқан жоқ
өйткені барлығы мен анамның қолында тұрдым ы тоғызыншы сыныптан бері
өйткені әке шешем ажырасып кеткеннен кейін мен туыстармен алыс қарым қатынаста болдым өзімнің жаңағы әке әкем жағындағы туыстар
ал анам жағын мен анамның қасында жүргеннен кейін анам ы қолдап отырады
өйткені ол кісі әйел кісі болғаннан кейін енді қолдайды ғой аспаз болған
а мүмкін әкем болса ы білмеймін енді әкем бірақ олай әкеме енді барып тұрамын ғой барып ы көрісіп ііі қал жағдайын сұрап
бірақ маған ондай ешнәрсе бір жаман пікір айтпайды сен еркексің ғой неге аспаз болып жүрсің одан да бір андай жұмыс істемейсің бе мындай жұмыс істемейсің бе деп айтпайды
тек қана біз тек ақшамды тауып өміріңді сүріп жүрсең сол кісіге соның өзі жетеді
ол кісі қатты былай қарсы шыққан жоқ
керек десеңіз туыстарымда да олай не болған жоқ
керісінше келеді де ыыы жаңағы туыстарым бір пигоди дейтін бар ғой мхм ыыы тамақ тамақ иә
соны бір рет жасап бергенмін ауылға
ол дейтін бүкіл туыстарым арасында хит болған
сонымен әр барған сайын жүгіріп келеді ана балалар келеді аға пигоди істеп бер аға пигоди істеп бер деп
солай жеңешелерім барып менен рецептер жазып алады қалай істейді деп бәрі солай сұраватады
сөйтіп мен барған кезде барлығы біздің үйге жиналып мен міндетті түрде бір нәрсе пісіріп беремін
сөйтіп барлық туысқанның басын қосамын солай мхм
сол міндетті түрде пигоди болады дастарханда жақсы
ааа не сен инстаграмға қараған кезде деген ы фестиваль иә фестиваль иә сол жерге қатысқан болатынсың
мен таңғаламын да не деген ол батылдық
мысалға артында ыыы маман емессің иә әнші емессің соған қарамастан қорықпай үлкен сахнаға шығу үшін қандай батыл болу керек
енді кішкене басында қобалжыдым қатты қобалжыдым мен бірінші рет шығу ол бірінші рет шығып ондай үлкен сахнаға
и ол халықаралық фестиваль ол бірнеше мемлекеттерде і тікелей эфирде көрсетілетін
сол кезде мен басында қатты қорықтым қалай болады екен деп
бірақ ы жаңағы малика дейтін әнші болған малика еске қатты сосын анасына жаңағыдай ы өзімнің рахметімді айтқым келеді ол кісілер мені қатты қолдады кәдімгідей
өйткені мен алматыда жүрген кезімде ыыы бөтен қала ғой енді бірінші рет барыватырмын алматыға екінші рет ыыы қаланы жақсы білмеймін
ол кісілер маған қолдап осылай сен қорықпа андай қобалжыма бәрі жақсы болады деп
е өзімнен де жаңағындай ы қобалжуды жеңуге тырыстым
мен ыыы алдыма мақсат қойдым да осылай мен міндетті түрде үлкен сахнадан шығуым керек дедім де сонымен сен қорықсаң қалып қоясың
ұялмаған әнші болады деп осылай өз өзіме сөйлеп қоямын кейде өзі мен өзім қиялимын бар ғой
кәдімгідей оразбай сен олай істеме
егер сен ұялсаң қалып кетесің
ұялсаң сен ешқандай жетістікке жетпейсің
одан да сен ы ұялып сөз естігенше ұялмай сөз есіткенің дұрыс деп солай мен не қылытынмын өзімді ммм
сөйтіп сөйтіп иә қайрап қайрап сонымен шықтым сол сахнаға ммм
бірақ ы ол бірақ ол жерде жаңағы ыыы галя дейтін жаңағы малика естің анасы өте қатты көмектесті ол кісі
ұнады ма өзіңе сахнада ән айту
маған иә сол өмір ішкі ішкі асханасы дейік эстраданың ішкі асханасы маған қатты ұнады да
маған қатты ұнады мен кәдімгідей бір жаныма жақын бір аурада болдым сол кезде ммм
ал біздің эстраданың ыыы кейіпкерлері адамдары қандай екен былай жалпы өмірде
өмірде барған кезде енді арасында қарапайымдылары да бар
ыыы өзінше бір андай тәкаппарланатындар да бар
енді оны оған дейін мен университетте уже ондай адамдарды көріп енді үйреніп алдым ғой
барған кезде ондай бүйтіп жаңағы өзім көрмеген әншілерге барып не қылған жоқпын да таңғалып
ы енді бар арасында ыыы өздерін жоғары санайтын
сәлемдессең сәлем бермейді сәлеметсіз бе деп өтсең қарамайды да
мен оған қатты сынған жоқпын өйткені мен біреу қарамады деп олай сынып қалуға да болмайды
ары қарап мен өзімнің жолыммен кете бердім ммм
бірақ көбінесе жаңағы сол сахнаның сыртындағы кісілер қарапайым болып келеді екен
ммм жаңағы ыыы редакторлар операторлар ол кісілер кәдімгідей өзіміз секілді маған сол сол кісілер маған жақын болды
жақын өзі өйткені сол кісілер жаңағы дайындық барысында солармен араластық қой ммм
кәдімгідей ешқандай тәкаппарлық жоқ сол кісілер сондай болады ғой
ол кісілерге өте алтын медаль беру керек шығар иә
иә астанаға көшуің туралы тағы айтып берші
ешқайсысы естен кетпейді деп айттың ғой ііі
көбісі келгеннен кейін бұл жерден ауа райы ұнамайды жалпы адамдары суық деп жатады
өзің келгенде ең басты ерекше көрінген қандай жағдайлар болды астанада
ааа астанаға енді бірінші ауылдан тіке шыққаннан кейін бе маған кәдімгідей осы жерде сіңісіп кеттім
маған басында енді ауа райы қатты ұнаған жоқ
өйткені бастапқыда біз келген жылдары ауа райы қыстың күні өте суық болды қырыққа дейін барды
біз ол кезде жаңағы неде тұрдық дачада тұрдық
өзіміз от жағамыз
и сол кезде мен анамды қасыма әкеліп алған болатынмын
и анаммен жаңағы і жиенім үшеуміз тұрған болатынбыз
и сол кезде кәдімгідей не қылатынмын неге ана келдім деп ойлайтынмын
өйткені ііі күндіз бойы жұмысқа кетіп қаламыз қыстың күні ал үй деген тастай сұп суық болады
кешке ол еще ана пеші жөндеп жанбайтын
жұмыстан шаршап келесің сағат сегізде соны он екіге шейін соны жағумен отыратынбыз
жанбайды не не не қылмайды сонымен курткамызды киеміз де сыртымыздан көрпемізді жамылып ұйқтап қалатынбыз
енді амал жоқ солай бір ай тұрдық ммм
и ары қарап сонымен і маған астананың бір ұнайтын жері өте жаңағыдай ы жаңашыл жаңашыл қала ммм
жаңа нәрселердің барлығын осы астанадан көрдім
ыыы жаңа ыыы жаңа үйлер жаңа идеялар жалпы жастардың қаласы дегенге келісемін мысалы астананы
мен де солай ойлаймын
подкаст көңіліңнен шықты ма
фейсбук инстаграмм спотифай ютуб және телеграм әлеуметтік желілерінде латынша файндюрби деп жазып бізге тіркел
жаңа эпизодтар мен соңғы жаңалықтарды бақылау үшін подкастымызға жазыл
бағана әңгімеңде байқап қалыватырмын ііі үнемі саған жақсы адамдар кездеседі жолың болады
сондай бір өте позитивті ол сенің і ұстанатын қалай ы идеологияң ба әлде шынайы табиғатың сондай ма барлық жерден жақсылықты көретін
ааа мен бізде жаңағы роза мұқанова дейтін кісі болды ғой ол кісі де бізге сабақ беретін
жаңағы неден ыыы редактор жаңағы тексті редакторлау сабағынан беретін
ол кісі айтатын ы қанша адамда жаман жек көріп тұрсаң да оның жақсы жағын көруге тырыс дейтін
оның м өйткені барлық барлық нәрсенің жаман жағын көре берсең сен түңіліп кетесің
одан да мен сосын мен өзім жаңағы жаман нәрсені жақсы жаққа ауыстыруға тырысамын
өйткені ііі стреске түсу депрессияға түсуді жаным жақтырмайды
бірақ өзім жиі түсем кейде
өзім жиі түсем бірақ сонда да соны өзімді жаңағыда бірнәрсе қылып шығарып алуға шығарып алуға тырысамын
сондай бір құралдарың бар ма шығаратын егер қазір стресте жүрген адамдар болса қолдана алатын
ааа стрескте жүрген кезде мен былай істеймін бірінше кейде бір жағдайың болмай қалады ғой ыыы
енді кешкентай кезімнен ол дінге де маған келіп тіреледі
өйткені әкем өзі медрессені бітіргеннен кейін ол кісі маған кішкентайымыздан жаңағы үш ағайындымыз ғой үшеумізге солай жаңағы діни білімдер үйрететін жаңағыдай
ыыы құран жаттатқызып и осы қалаға келген кейін мен әрі қарап зерттей бастадым сол дінді осы ислам дінін
онда айтады ммм жаңағы батар күннің атар таңы бар дейді
яғни бір күнің қараңғы болса бір күнің жарық болады
солай тек қана сол жаңағы қиыншылықтан өтіп кету керек өйткені сен өмір бойы бір қиыншылықта өмір сүрмейсің ғой
міндетті түрде алдынан бір жаманшылықпен бірге жақсылық болады деп деймін де солай өзімді алып шығамын
кішкене шыдасаң болды кішкене шыдашы ары қарай уже сенің алдыңда уже жақсылық бар
солай өзімді тартып аламын жаңағы не стрестерден
өйткені қазір кейін кейде мысалы бір ақша болмай қалатын кездер болады қиыншылықтар болады ғой бәрі барлық адам сол кезде мен шүкір деп
өйткені ыыы бізде айтады жаңағы дінде айтады ы сен бір қиыншылыққа тап келген кезіңде өзіңнен жағдайы нашар адамдарды есіңе түсір дейді
сол кезде сен жағдайың қаншалықты жақсы екенін түсінесің дейді
е сол сөз есіме тоқып алғанмын да сол арқылы өзімді шығарып аламын
өйткені дәл дәл қазіргідей мен өмір сүре алмайатқан адамдар да бар мысалы
дәл қазіргідей жұмыс істеп мысалы ыыы ақша таба алмайатқан адамдар да бар
соларды еске аламын да солай өзімді жаңағындай жігерлендіремін
осыған да шүкір мен денім сау аяқ қолым бүтін ақша тауыватырмын ғой
ақша бір келеді бір кетеді ол қолдың кірі
ең бастысы денсаулығым бар алға мен жылжуым керек болды
ал кейде инстаграмда көріп жатамыз ғой сондай осындай ауруға шалдығып қалдық ақша жинаватырмыз көмектесіңіздерші деп
сол соларды есіме түсіремін де егер солар соларды еске түсіру арқылы мен ыыы алға қарап қадам
ал кейде өзімнен жоғары адамдарды қараймын ғой и қызығасың
қызығасың бірақ олар ол кезде де қатты не қылып кетпеу керек те анадай ана анада бар неге менде жоқ
ондай менде болады кейде
ммм бірақ сол кезде бәрібір сол жаңағы тактикаға қойып аламын алдын формула қойып алғамын да сондай кезде
сол формуланы қойсам кәдімгідей өзім тәжірибемнен өткен маған қатты көмектеседі сол ммм
ата анадан келген құндылықтар туралы қандай ең маңызды ыыы қағидаларды сен әлі күнге шейін қолданасың өмір бойы қолданасың
ыыы әкем өзім негізі мен әкеме тартқанмын мінезім
әкем өзі сондай і жыбырлап қалған кісі де жыбыр жыбыр жыбыр еткізіп тез сөйлейді и барлық нәрсені тез істеп тастайды
анам керісінше ы ақырын байыппен сөйлеп байыппен қимылдап байыппен сөйлеп байыппен жүреді де
сонымен анам айтатын и жаңағыдай біреуді алдама
жаңағы сосын мен айтамын мама мен қызбен жүргім келеді деп айтамын ғой сосын ыыы егер сол қызға үйленетін болсаң ғана жүресің анау мынау деп ұрысып кететін осылай
кейде мен анама қатты сырларды ашқым келмейді өйткені ер баламын ғой енді анаға жаңағы қыз жақын болады
кейде мен ы кейде біліп қояды мысалы
өйткені бірінші курста өзімнің бір қызбен көңіл қосып жүрген болатынмын енді ол кісіге біліп қойды да енді ватсаптан көріп қойған ғой
мына қызға точно үйленесің бе ертең не қылмайсың ба анау мынау деп қайта қайта ұрса беретін маған
сөйтіп ол кісі айтатын егер жаңағы қызды қыздың көңілін қалдыратын болсаң ол міндетті түрде алдыңа келеді сондықтан сен қызды алдама
қызға жаңағыдай қыздың жүрегін ауыртпа деп солай айтатын
сол анамның сол сөзі әлі есмде мен
жаңағыдай ыыы егер қызбен көңіл қосатын болсам жаңағыдай алдағы уақытта үйленіп жатсам да ой и сол анамның сол сөзін есіме алып отырамын
өйткені ол кісі ыыы енді өзі де кезінде қыз болды ғой басынан өткен шығар мүмкін ммм
сондықтан ы әрбір қыз болашақ ана деп енді менің де анам кезінде қыз болды сонымен болашақ ана болды біздің мхм
сонымен анам солай айтатын сол анамның сол сөзі маған қатты ұнайды
ммм әкем болса айтатын ыыы сен жассың сен жұмыс істеуің керек солай маған айтатын ммм
сен ыыы жатпа дейді үйде жатпа сен жұмыс істеу керек ақша табуың керек сен солай жұмыс жас кезіңде істеп қал оқы оқы дейтін
бірақ әкем өзі андай жоғарғы оқу орнын бітірмеген
сосын бізге айтатын ертең оқымасаң ертең мен құсап жүресің тракторды айдап такси таксовать етіп жүресің деп айтатын
сол сөзі кішкентай кезімізден айтады содан кейін ғой кішкене білімге қарай ы жаңағы ұмтыламыз
ана анам да білімге қарай жаңағы итермелейді ммм
әке шешем де екеуі де алтын кісілер екеуін де қатты жақсы көремін қандай болған күнде де
күшті сол сенің сөздеріңнен үлкен кұрмет үлкен махаббат сезіліп тұрады
ыыы егер өзің қарсы болмасаң бірақ ыыы ажырасу мәселесі туралы кішкене айтып өтсең
сол сенің өміріңе жеке қандай әсерін тигізді және қалай соның барлығын і аттап ешқандай ренішсіз солай өмір сүріп кеттің
ааа ол ажырасу біріншіден жаңағыдай неге ыыы ер ерге де әйелге де ауыр тиуі мүмкін
бірақ ең ауырлық ол балаға түседі екен оны мен сезіндім
өйткені ыыы үйдің үлкені болғаннан кейін артымда екі інімді мен жаңағы алып жүруім керек
ы сонымен енді әке шешем ұрсысып қала беретін соңғы кезде мен тоғызыншы сынып оқимын ғой деймін
иә тоғызыншы сынып оқып жүрген кезімде солай ұрыс керіс көбейіп кетті үйде
сонымен түбі ажырасуға алып келді
иии і анам кетіп қалды өзінің жаңағы ата анасына
біз әкемізбен қалдық үшеуміз
сонымен үйдің жаңағы анасы да жаңа үйдің ағасы да баласы да мен болдым
өйткені папам әкем жұмыспен кетіп қалады сыртқа
мен үйде жинап отырамын сабақтан келген кезде үйді жинаймын ыдысты жуамын барлығын мен істейтінмін тамақ кейде әкем істеп қояды тамақты
өйткені мен кішкентай кезімде қатты бір жақсы істеймін деп айта алмаймын
сөйтіп ыыы маған қатты ауыр тиді сол кезде
ммм әкеме барсам анам ренжиді анама барсам әкем ренжиді сонымен не істеймін не істеймін кәдімгідей жүрегіме қатты батқан сәттер ол кез есіме алсам кәдімгідей көңілім босап кетеді кәдімгі
бірақ ыыы амал жоқ өмір өмір өмірде әр әр нәрсе болады
сонымен сөйттім де ыыы анам арғы жақта жалғыз қалды
сөйтіп мектептен өйткені біздің әкем мен анамның төркіні көрші ауыл қөршілес болды да ауылдары мхм
ыыы екі ауылдың ортасында мектеп болды біз мектепке барған барған кезде сабақтан танертең оқитынмын ол кезде обедке дейін
и сол і обедке шейін сабағымды оқимын да обедтен кейін жаңағы түстен кейін ы анама барып келетінмін
көрші ауылға барып анамды көріп қалай жағдайын біліп сонан кейін барып үйге баратынмын
оны әкем айтпаймын әкеме айтсам мен ұрсатын неге бара бересің ол кетіп қалған анаң деп ұрсып беретін
енді арасындағы себепті ол айтпай ақ қояйын өйткені ол біздің жеке отбасылық жағдай болып қала берсін себепті
сөйтіп солай бірақ анамды жалғыз қалдырғым келмеді де сонымен мен анама кетіп қалдым
анамды қалдырғым келмеді жалғыз сонымен анаммен бірге тұрдым сол неде нағашыларыммен
сөйтіп әлі әлі күнге дейін сол анамның қасындамын
сөйтіп ммм басқа мектепке ауысып кеттім басқа аудан басқа жаңағы ауылдан ауданға көшіп кеттік анам анам екеуміз
сөйтіп екеуміз тұрып жаттық сол жақта мектепте е басқа мектепке көшкен кезде ыыы менде тұйықтық пайда болды
ммм өйткені ескі мектебімде кәдімгідей мен ашық болатынмын жаңағы белсенді болатынмын барлық нәрсені орындап жаңағындай ыыы қоғамдық жұмыстарға араласып жүретінмін
ана жаққа келдім де кәдімгідей бір араласып кете алмадым балалармен
мүмкін әсер еткен шығар менің психологияма деп ойлаймын өйткені ол кезде бала болдық қой тоғызыншы сыныпта примерно он бес он төртте болдым ғой деймін переходной возраст да
сөйттім де ол жаққа барып бірақ сонда да ол жақта мен ыыы мұғаліміміз андай ы концерттер ұйымдастыратын еді класс жетекшіміз дәл сондай мұғалімге тап келдім мен сол арқылы мен өзімді шығарып алдым ғой
өйткені ол кісі айтты да ол кісіге бірінші бардым апай концерт болса айтыңызшы деп өйткені ал бірақ сыныптастарыммен араласа алмаймын да үлкен кісі жаңа апайға айта аламын солай
ммм апайға айттым ол апай жарайды деді де сонымен андай ыыы концерттер болса сол кісі апай не қылатын мені
давай мынандай ойнап бер немесе мынандай істеп бер деп ыыы міндеттеме қойып беретін
сөйтіп сөйтіп жаңағы адамдармен араласып үйреніп кеттім ммм
жақсы ыыы осылай сен сияқты астанаға жан жақтан келетін адамдар жас балалар ыыы
келіп жолын іздеп жүрген кезде жолын іздеп жүрген жастарға айтарың не қандай кеңес ақыл айтар едің ааа
ең бірінші айтатыным ыыы мектеп бітіруші түлектерге айтатын едім мектепті енді бітірейін деп жатқан оларға айтушы едім өзінің ұнаған мамандығына барса екен деп
өйткені өзіне ұнамайтын мамандыққа барса ооо ол жақта амалының жоғынан оқиды да тек қана диплом алуы керек болды
ары қарап ол ол өсу жоқ ол жақта мен ол оны білемін
сондықтан өзіне ұнайтын мамандыққа барса екен
соны өйткені кейде мен инстаграмда тікелей эфирде отырамын
сол кезде маған кейде дайректке жазып отырады жаңағы аға мен осындай жақында бір қыз жазды мен мед те оқимын дейді менен кішкентай ғой деймін
бесінші курсты бітірдім бірақ аспаздық маған ұнайды дейді де
бірақ мен ыыы оқуды тастап кетейін бе не істейін дейді де маған
сен бес жыл оқыдың неге тастайсың деймін де
сен оқуыңды оқып жүре бер оқуыңды оқы бірақ ыыы жаңағындай паралельно нені аспаздықты алып үйрене бер деймін де солай айттым кеңесімді бердім
сосын өйткені мен де кезінде оқу жұмыс оқып жүріп жұмысты да істеп жүрдім
өйткені мен күндіз сабақта болдым да түнде осы жақта жұмыс істеп жүрдім
ы сөйтіп солай өзімнің кәдімгідей өзімнің қарындасым секілді айтып тастадым да сонымен ол кісі жаңағы ол қыз ғой
рахмет аға не істерімді білмей жүрген едім оқудан шығып кетейін деп жүрген едім сөйтіп не қылды
сөйтіп солай ақылымды айтып отырамын кейде
содан содан кейін сол балаларға айтатынымыз сол өздеріне ұнайтын мамандыққа барса
ұнайды дегенде енді тек қана актерлік актер боламын деп бармау керек қой енді ұнайды деп бармау керек
сол сол ұнау керек еще сол оған қоса икем болу керек ммм
сол екеуінің басын қосса ғана бару керек
ал ұнау жай ғана ұнау ол жеткіліксіз ммм
тек қана ұнады деп барсаң сен ол жақтан тағы да өспейсің жақсы
ааа кішкене қазақстан туралы сөйлесейікші мен сенің инстаграмыңда ыыы қазақ тілі туралы оқыдым
сен шетелдіктерге тамақ берген кезде қазақша олармен сәлемдесіп қазақша шығарып саласың
ыыы осы сенің патриоттық сезімің иә
жалпы қазақстанның қазіргі жағдайы қандай деп ойлайсың болашағы қандай деп ойлайсың
ыыы дәл қазіргі уақытта енді қазір қазақстан туралы негативтер өте көбейіп кетті
барлығы көтеріліске шығып жатыр
ммм осындай болмай жатыр дейді жаңағы жаман жағын көрсеткісі келеді басшылықтың
мен ммм енді қалай айтсам екен
осыған да шүкір деу керек
өйткені дәл біздің мемлекет секілді ыыы өмір сүріватқан өмір сүре алмайатқан мемлекеттер бар сол жаңағы формулаға келіватырмын тағы да
өйткені осыған да шүкір деймін де мен қазақстанда мысалы м аштан өліп жатқан адам жоқ қой
егер сен қимылдасаң қолыңа күрек ұстасаң болды ғой әрі қарай өмір сүруге болады
просто жалқаулар көбінесе жалқау адамдар жаңа себеп іздей бастайды
жағдай болмай бір нәрсеге болмай қалса біреуді кінәлағысы келеді де
мен бұрын бұрын солай мен де солай едім өйткені бірнәрсе болмай қалса біреу жаңағы әкемді анамды немесе бір жаңағы ы мұғалімді кінәлағым келіп тұратын
одан кейін өсе келе мен сол болмай жатса кінәні өзімнен іздеймін
өйткені оны істеп жатқан мен емес пе өйткені мен істей алмайатқан оны оны істей алмайатқан мен
яғни менің ішімде бір кемшілік бір қателік бар сол қателікті өзімнен іздеймін мхм
сондықтан ыыы қатты жаңағыдай ыыы қайғыра беруге де болмайды
болмай жатыр болмай жатыр болмай жатыр дей берсең әрине болмайды
ол үшін әрекет жасау керек кішкене қимылдау керек әркім өзі иә иә
сосын тіл жағынан ыыы кейде менің қарным ашады
кәдімгідей ашуым келеді кейбір кісілерге ііі енді бәріне топырақ шашпаймын
кейде мен осы осы жерде жұмыс істедім ғой ы сол кезде мен жаңа вип залды тұрдым ғой жаңағы ағылшындарға мұғалімдерге тамақ салып тұрамын
о кісілер келеді де сол кезде чарли дейтін бір мұғалім болатын осында істеп кетті и сосын джек джейсон ба ол кісілер маған қазақша сөйлеуге тырысатын
өйткені мен деп осылай күліп тұратынмын
сен осы сенің күлмейтін күнің бола ма деп маған ағылшынша айтатын кішкене енді түсініп қалдық қой арасында араласып жүргеннен кейін
мен өзім түрім сондай өзі деп айтамын ғой бірнәрсе деп жеткізетінмін өйткені ағылшыншам жетпейді әлі күнге дейін
сөйтіп ыыы ол кісілерге күніне бір сөз болсын үйретіп жіберемін
кейде мысалы сұрайды да деп айтамын да мынау ыыы айтамын жаңағыдай
тау тауык тауық қ қ ес тауық тауық дейді
сосын солай күніге келеді де мысалы келесі күні маған қазақша сөйлей бастады солай айтады маған ммм
сөйтіп уже қазақшаға егер өзіңнен жаңағы спрос болса ол береді де
иә ал егер оған сен желмен бірге майыса берсең болмайды
сонда кішкене сәл өзіңді құрметтетуің керек қой құрмет етуің керек
солай ол кісілер маған құрметпен қарайтын солай
саламатсыз ба калыңыз калай осылай сөйлейді маған бір кісі ағылшын тілінде мұғалім келеді де калыңыз қалай
ы сосын кейде айтады білетін қазақша қазақша сөздерді білетіндерін лажы барынша айтуға тырысатын ммм
кейде мен үйретіп жіберемін білмейатса
нан нан өзімде білмеймін еще бір үйретіп қоямын бірақ енді амал жоқ енді өзіме ы жаңағыдай
қазақ тілін үйренгенін қалаймын да басқа ағылшын тілі секілді қазақ тілі де бір ііі кең ауқымда қолданысқа ие болса екен деген арман бар менде кішкене ммм
и сосын бір үшін сонан кейін кәдімгі өзіміздің қара көз қазақтар келеді де
здравствуйте деп келеді ғой ааа сәлеметсіз бе деймін де принцип ұстап аламын да сол жерде
мынау что это дейді де енді қазақша түсінетінін білемін
бұл саңырауқұлақ қосылған тауықтың төс етіне і пісірілген қаймақпен бірге тамақ деп осылай айтамын
что что соны қайтадан айтамын соны солай солай
сөйтіп і келесі жолы кәдімгідей уже түрінен білесің ұялып тұрады
енді солай ұялдырмасаң енді ұялмайды ғой
кішкене солай не қылу керек қой бірақ бірақ бірақ оны күліп айтамын талап ету керек иә бірақ күліп айтамын да көңіліне қалдырмау үшін мхм
ыыы мына арбаны да сындырмай өгізде де не қылмай солай күліп айтсаң ол жүрекке жылы тиеді
ал түріңді бұзып айтсаң ол сені бір кекетіп тұрған секілді көруі мүмкін де сондықтан мен күліп айтамын осылай
сәлеметсіз бе бұл тауық анау мынау айтамын да солай етемін
содан кейін ааа да да положите пожалуйста деп иә мінекейіңіз ас болсын деп
солдан кейін барып рахмет дейді
уф оған да рахметіне рахмет те рахмет қазақша айтады
соған кейде қуанып қаламын иә жақсы
ыыы болашақтағы үлкен арманың бар ма бөлісе аласың ба
мен алдын жаңағы не жоспарың бар жаңағы қандай арманың бар не істейін деп жатырсың деп деген сұрақтарға бәрін айта беретінмін
сонан кейін и соңғы кездері мен оны айтпаймын деп шештім
өйткені айтсаң орындалмай қалады
өйткені ыыы басында айтып аласың да еее сосын орындалмай қалса как будто бір уәдеңді беріп алдың да соны істемей істей алмай қалған секілді сезім қалады менде
содан кейін мен айтпауға тырысатын болдым
айтпаймын деп шештім жоспарымды иә
сонан кейін солай істеуге не қылдым
тексеретін сұрақ болды жай жақсы
үлкен рахмет келгеніңе уақытыңа ыыы
өте шынайы сұхбат болды деп ойлаймын ыыы
қазір анау дұрыс мамандықты таңдау деген ең бір өзекті ммм қалай тақырып
көптеген жастар грант болса болды деп ыыы бара береді
сондықтан ііі осындай өз ісінің істеп жатқан ісінің ыыы қыр сырын айтып беретін адамдар керек деп ойлаймын
өз өз басыма да мектеп кезінде егер айтып берсе ол қызық ақпарат болатын еді деп ойлаймын
сондықтан рахмет саған барынша шынайы болдың барынша білгеннің барлығын айтып бердің ыыы
саған сәттілік рахмет ыыы
тыңдармандарың оқырмандарың көбейе берсін
әрдайым жолың бола берсін
ең бастысы осы қалпыңнан позитивті қалпыңнан ешқашан айырылма
сол ммм болашақта сені көріп естіп жүре берейік рахмет рахмет анар шақырғаныңа рахмет
өте қызықты сұхбат болды мхм
бізбен бірге болғаныңыз үшін рахмет
біз өзіміз бен қоғамды түсіну үшін әңгімелесеміз
мақсатымыз адамдардың өзіне деген ілтипатын арттыру
оян батыр подкасты ұнаған болса айтюнс гугл плей қосымшалары арқылы бізге жазылып фейсбук инстаграмм в контакте және файндюрби сайтында бізбен бірге бол
және де айтюнста өз пікіріңді қалдыруды ұмытпа
есіңде болсын бақыт пен жетістікке анықтама беретін тек сен ғана
жолыңнан тайынбай батыр бол